Ny fantatro momba ny kolontsaina any Royaume-Uni dia ry zareo mbola manana <hesitation> mpanjaka, fa kosa io mpanjaka io tsy tena manana fahefana loatra amin’ny fitondrana ny firenena fa notazomin’izareo fotsiny ilay <hesitation> ilay fananana mpanjaka izay efa aman’arivon-taona no nisy tany Royaume-Uni. Raha ampitahaina amin’ny firenena hafa ohatra ka hoe filoha ny <hesitation> lehibe indrindra amin’ny fitondrana ny fanjakana dia <hesitation> ny an’izareo ny praiminisitra indray no <hesitation> manana an’izay andraikitra izay.